रोलर ब्रेड को सोचान, तो सबसे पहले गती, संतुलन को मज़ो याद आवे। पर जब पेर में रोलर बोल्ड फेरज, फेर का <hesitation> सड़क पर पार्क या तेज चलान, तो आगे बढ़ान, तो हवा को झोको लगाज, और दिल में रोचक अनुभव-रोचक आनंद आवाई। शुरु में तो संतुलन बनान बहुत मुश्किल होईज, पर धीरे-धीरे अध्यन कर लेवाईं, तो उक संतुलन बनाई सकाईं, और उक चलान में बड़ो मज़ो आवाई। दौसतनों के साथ नई तरकीब <hesitation> अपनावन, त अलग ही आनंद लगज। कभी-कभी संतुलन बिगड़ जाई ते हम गिर भी जावज पर उठी के चलावन तो बड़ा मजा आवज। संतुलन बनान रोचक आनंद अनुभव हुई। <hesitation>